مرة كنت في موقف صعب وخفت كثير، بس قمت بشدة وإني قلت لنفسي لازم أكون قوي وفعلاً جدرت أتجاوز الموقف بسلام، تذكر مرة كنا في البر والسيارة عطلت فجأة في مكان بعيد عن الناس خفت شوي بس قمت بتجميع أغراضي وإشعال نار استنينا المساعدة حسيت بنفسي قوي وأنا أواجه الوضع، أنا دائماً أحاول أكون قوي وأواجه أي موقف بصبر ما أحب أخلي الخوف يسيطر علي، الجوة ليست فقط في العضلات، الجوة في القلب والعجل، وأنا أعتبر نفسي جوي لأنني أجدر أتجاوز الصعوبات.